Iyarodo bere-bereq ede macca <noise> afaqna ku bangsa engka naruntuk golla pasti naolliq silonna jaji ko bangsa kasiq engka anreang laingnge pasti naolliqsi silonna jaji liweq accana ero bere-bereq e afaqna ko bangsa engka naruntuk maneng aga-aga pasti naolliq ma silonna